Uworo unjon mëwín banjoojá bunjá asínindoo atímindoo anínuwoo nanţíj bá pëjúkan ayá nënjëmpar kënjëmpar ţënko dí bamenţú kato. Uncí uloŋ nënkaţ bënkáab nënjëmpar dí ţí umeetari naloŋ kanţú ţí kambaŋ pur pëbí yël kasuwal kandiŋ ná ubasan nëbëkës nëntot koorul koowí nuntot wí yoo. Oţëp aţëp aţëp aţëp ajon abaruka bínjá bawín bunkum dël bambëk acá dímingu kamaŋ keentúwar ndurëbëkësa uworo awína bí akakan wí anabí caţëbá <hesitation> anampiban njá bëwur bina bënkënan bí. Ah janka kayepar bënţíj dí ajá ruka kayá kanjëpës bëwur kaneekan kamënţënţ kun cíţ me ineekan incak <hesitation> iyí nesëkafe yí iyël ibañaan jonun já bunu këyëna pum. Kandangum komboo buncundu komboo acá mëwata këntaŋ këtëb ţul ngëntáajá ngëtëbu. Baloŋ banke bí uforësa bunţúwa ţí inota má njá karuka jíifa jankandoli ineekan imënţ yun kanceŋ kancëŋ kancëŋ. Iyël yun <hesitation> batímund joorun kanjúkanan uncáam ná banínund. Abeeru neewín já banjúkan, uncay kamaŋ keenţúwa. <hesitation> uruka já nuncat abubëkës nunjá ndubëkës uncáam ndamee wuncol wël. Bawín bunkunk dul díjá und meeţ ţël uloŋ koo banínund mba basínund unjá kël asínind. Má jábá já rinkabof, mëmobara bá uncáam umënţun kafíiŋu. Koroon já ñaan pëni dí pëlund anú bandí muwan bëndeebaţër pëleemp uncáam, bawáap iliyëk ababá tëmaku kajáku basín bëkël bënkun nëmpëni dí pëlund banţëp uncoŋ përas bunten umpaţ. Asín njí ajonjá naronjá ngëfun dí bañuñ dí bamanu soŋ soŋ ngëtáajá ngëtëb wuwora uncak, abací ţí belay bëlole belay danţí bun barunkonk. Áa umpapëli kakandënti bëmangú acápënjí áa yambërus këmband pëlund anakandënt bël. Aŋal kanţíj umañu asínund abajá kul yambërus yimara wëtan bumangú. Abajá kul jancí ţí kondeebí bancímbí ţí belay ţí untab bí injá má bonko cí bí bañaan jombí ací bí basin jombí. Abujá kël abuwëtari njá bël ajá bandúuwank njá dí bëla bërinkayëlan abandunka já bunká wët njá jakand bëkëlaba bunkakak dí bíic bëkël bun yoo. Abajá kël ocí nancepënjink bëmangú umpaţ ngá jandika biyëlan pënjá bëkël banţúwa ţí. Bajá bankëma ñaan binţinjí bëkël pëmangú bunka ndukande uwul wí yambayar duwëtan bumangú bun. Bumangú bun boonko campinjí ţí umbar unú inkiri <hesitation> saliou mënţeend.